Gwom ma gaaji ma, a waabo bâginam bo, gwom ma, ndu ugí yaa unwomi, unan biiŧa njali ma ggíti giindi ma ngíyi, gii mmada ñaani ngi hú ma. Umada ta a ta ujaa wommu, uga jédi uga siigi, wi nñaani ggíti giindi ma, uga húdum fana. Nñaani ggíti giindi ma, bta gaaj binyaabi glo ŧuubu, ndu yaatibi unanbi túm a wéde. Unhúdume ggíti giindi ma, nŋati gñaani fis.